Ma tiiä väega pall'o inemiisi, kellele üldse üldse ei miildüq gaasiga vesi, aga mullõ taa täitsä miildüs, aga ma pigemb siski joonuq iks tavalist kraanivett.